איך גיי און דרום אפריקא פאר א וואך. וואלט איך מיט גענומען קליידער קודם כל, <hesitation> כ'וואלט מיט גענומען א בילדער מאכער צו מאכן בילדער, כ'וואלט מיט גענומען שיץ ווי מ'דארף זיך באשיצן פון די ארטיגע חיות. און כ'דארף טראכטן וואס נאך כ'וואלט מיט גענומען.